Fomba ataogn'ny ecureuil hiomanagny amin'ny rehefa fotoagna fa andro mangasiaka de rehefa andro mafagna igny izy de ma- mandagny fotoagna be izy mitatitra vorovoroka raha jiaby ataogny anaty lavaka ananjy akao de izy anatina kakazo mipetraka de tateriny akao aby si vorovoroka tapatapaka raha jiaby mba hampafagna ananjy rehefa fotoana rehefa le mangasiaka rirignina igny de <hesitation> taterigny kôa hanina de amign'iny izy amle efa mangasiaka andro sy de mivoaka izy de mafagna foagna izy.